אַנָא כַּנְפַדֵּל נְהַדֵּר מְעַא רַאסִי פִּאלְמֻסְתَقְבַל, חֵית הָאדִי כַּתְחַלְּינִי נְעַרֵף אֶלְנְּתַائִיג וְנְחַטֶּט מְזְיַאן, בַּאש נְחַד אֶלְקַרְרַאת אֶלְסְּחִיחַה דַּאבָּא, וְנִתְפַּדֵּא אֶלְאַחְטָאא לִי מֻכְתַּנְתַצַ'ר.